Karazana tendrombohitra, anakiroa <hesitation> anakiroa avao tendrombohitra aminay any: Berivotra, bongo Berivotra, de ary a Tsaratanana ary, de renirano, renirano, Betsiboka zao renirano aminay any, <hesitation> Betsiboka de ny farihy, <hesitation> Ambanjabe foana no misy farihy aminay ao.